أول شي تحتاجين إلى شاي، أكياس أو أوراق وماء وسكر. إذا تحبين غلي الماء في غلاية حطي كيس شاي أو ملعقة صغيرة من الشاي في الكوب. صب الماء المغلي فوق الشاي خليه ينقع ثلاث إلى خمس دقايق بعد ما ينقع ضيفي سكر.